Pianoforte, chitara, fisarmonica, armonica à bocca, flouto, sassofono, òrgano, violin, viòla, controbasso, chitara foscia l'ò za dito, basso, basso elettrico intendo dî, tastea in generale, òrgano